Lu primu aiutu ca ci pruvassi a dari è farici capiri ca la megghiu parola è chidda ca nun si dici. Tra li primi effetti di ‘n fattu comu chistu ci fussi ca avissimu a divintari tutti vigitariani pirchì nun putissimu purtari a lu maceddu armali cu li quali discurremu.